Mendoj se të quash pije si qumështi i tërshërës ose i sojës "qumësht" vete mirë, pasi ato janë alternativa të zakonshme ndaj qumështit shtazor dhe përdoren në mënyra të ngjashme, si për gatim ose me drithëra. Termi "qumësht" është bërë tashmë pjesë e gjuhës së përditshme për të përshkruar këto pije.